Be yidi himbe bedo ferti bedo tuuba to be suni goddo. To goddo andi wanni ma kuje je suni ma o wari o hokki munyal, do kuje boddum on hollan dow goddo mai andi ko watta masin, anbo watan a lara daraja mako a tonyata mo.